اكيد نزرع <hesitation> الماكلة متاعي وباش نبدا معناها نزرع الحاجات الساهلة واللي تطلع بالساهل عرفت كيما الطماطم خاطري تتزرع فيسا كيما الخس ونجمو نستعملوه في برشا حاجات وفيه برشا مواد عضوية كيما ال- أو الأعشاب زادة كيما الريحان كيما الاكليل، و أكيد البطاطا كيما البطاطا تطول برشا.